Bara ama moroko, ama moroko am bero aba topa he mau ana, ama moroko vai ama advise na kao vo neinei nean nata vonom enei a vuri topa gono mau na ama vakokona vai, pa golno mau na en ta papa tena, te raa tena, a ba papai tena me pa he mau ana bona ma moroko ama matmata, na kao vonenei pa gono vaevuru na ma moroko bona me na to kahi, ma advise noma ana, pa sue venei beara tei batara en teo tei vamata, diseipline ama taba vai to kahi paku va rara eara re pa ante tea overcome ama taem hata. Ama advice topa he mau ana ovi pa sue venei, venei, upehe venei, o vakokona vai bean mei nom tea tapahu a senis tean kahi tavus, goe tea tei pinopino, upehe tamuana bata vonom en eara toro tei vamata ge kia meha eara re pa tavus vamata, vakokona topo gono mau na te suana iei. Vakokona topa gono mau na te tama na bo sina na kao vo nen ei tei vamata ean repa tei vamata teo kasuana va iei bean kahi tei vamata teo kasuana va iei bean kahi tei vahata kia meha ean re pa. Tara a taba vai saka mata hana, ei mean toro upehe tamuana bata vonom en, bean kahi tei teo kasuana upehe tamuana bata vonom en, bean kahi suguna vakis u teama, eara kahi vuriha vakis u teama taba vai saka mata hana ei meara toro vakikis, a aba toro pipita teo, pate teo kaen popo va iei ha, goe tea vahaha vaha, goe tea paku ean re pa te pinopino nom teo munana vai to popo rarai, ean toro nata venei, munana to popo rara, a taba to paku rara teo munana na tei mana tea kuriman, ei mean toro nata vamata venei bean meinom tea kao murina ean re tei vamata batanom tea tabae upehe venei ean a tabae va teo munana. Eara o aba pinopino eara kahi vatatana tamuana bata mire ama kaku popo vai taem vai saka mata hana to kahi vatatana bata merarai teo kasuana ama challenge, circumstances, kahi vatatana mevara teo kasuana kahi determine mau bona popo teara teo kasuana eara re pa nata ven, upehe tamuana bata vonom en bean kahi kao geve, bean kahi, saka paku ha taba vai, tapaku ean re pa vuriha vakis, ean re pa tara vakis, ei mena toro sue koa ven tara vamata ama tabae to kahi paku noman ean ean pa nata nea taba vai a mata ae a taba vai toro paku an. Upehe tamuana batanom a. Goe ta kao geve, goe tea paku geve a tabae upehe vene iei eara kahi- eara kahi nata vakis- eara kahi vuriha vakis ve a taba vai to kahi gono vara beara kahi paku murina vamata a koara ae o tatate nai topa he nimao ara o tavan or natanata, a tavon to tei merori bono wisdom. Ei mean toro nata vamata, paku vamata ean re pa vuriha a taba vai a mata, muri rara taba to kahi gono vara teo vamurina to tei nana tea kuri rara. Tabe to kah8i paku van teo nomana iei na tei nana kuriman, ean toro nata vamata bata venei. Ean a popo teara teo kasuana, nata, kona vamata bata vven eara o aba toro paku vamata eara re pa gono vamata a taba vai a mata to kahi gon vara teo kasuana, goe tea tei. Pinopino, tuckle every challenges you face in your life. Tabae to noma nana hard saka ante hanom tea oha, ei to sue tamuana. Bata nom nna iei "don`t give the devil a chance" tara tamuana bata vonom en ean a victorious, ean na win tamuana batanom a tabae to kahi paku noman eive ama vakokona iei. Ama vakokona vai ama sue vakikis kurus toro nata ara ean re pa tara nao a tabae a tara va, tokahi matau a tabae. Ei mena tau sue vaha bana koa venei soe tea paku venei ean re pa nata pinopino a tabe, nata vamata ean re pa nata ve a tabae to kahi no suguna van a tabae to kahi no paku van ean re pa kona- ean re pa vuriha a taba vai a mata to kahi paku van vai a mata. Goe ta vanun te bean kahi vanun ean sa ante hanom tea gono a taba vai a mata gono vamata koara va iei, o vakokona to he nom na iei. Goe tea tei pinopino, goe tea paku pinopino suku venei ean koa to kahi nata vamata batanom a kuara. Eve koai. <noise>